<hesitation> Resaky kolera orange moa zany gn'anakay de fa relatif amin'ny couleu- <noise> <hesitation> kolera orange le fruit koa, igny zany ohatran'ny hoe kolera madera be zany e, tonga de halako le kolera laha vao mieritseritsy kolera orange aho.